Kiti ña'a maxii kanja'a iyo'o ñuu ndachi ajan xuka'a kuu ixu ixuguma kiti nja'a ñamaxinga nja tuku kii kuni kunochi niamanjia chi kanjinio xhité, ajan ndaka'a kiti nja'an kuenga kautite kanjiku nixuu kuu nanin nguu iin choto iin niñi iin <hesitation> takaunda kiti kuu a tortuga xhikuan yukan chikexinga ndakiti unde ndakiti ndaxhio ixuu yuán.